Manoore kam hokkay risku anndal e yimɓe. Fecco go'o bo, manoore fooɗay tampere, suuɗuki goonga, dilluki sirri e ko lutti. Manoore taa manake ya innake, to njaaɗaa fuu, a waɗay ka suuɗaaki, ngam koo moye e andu maa.